Vauchi nuva'au kuti knixau tite este inxhinia xoti tendio chinukunja xokuina xhin xokuina ndanga chón yo'o iina'a kena konde ka'a kataninio kendakunen ndatio onuu kuan naxhixa ta iin nri nrii, iin xhiyu ho chón yo'ó ho iin yuchi kuei ho ajan iin burru chule chikunde njana ngajan tenuni kendote xhio yodoyo ndeniyuhua.